أنا اتولدت في مصر و <hesitation> الدنيا هناك لسه عايشة فيها والدنيا هناك مستقرة عايشة مع أهلي وأصحابي ف مش حاسة ب أي غربة والدنيا <hesitation> وقت م احب اروح اي مكان بروحه حاسة بأمان دايما الدنيا حواليا كويسة ومفيش أي حاجة تضايقني